Raqamli kamera bu suratlarni elektron shaklda saqlaydigan qurilma xisoblanadi. Siz surat olmoqchi bo'lgan narsaga qaratasz uni va tugmasini bosasz u esa tasvirni o'z xotirasiga saqlaydi va xoxlasangiz uni keyinchalik qog'ozga chiqarib olsangiz bo'ladi.